Laha momba ny crayon koa aloha, izy aloha anaova sary. De izy koa zany manampy anao lafa anao ohatra hoe manaonao mamoaky hevitsy regny ka tsy tena hoe ho diso aloha izy de ataonao am'brouillon de- satria manko crayon afaky gaominao izy de soratanao amin’ny crayon eky aloha de bakeo gaominao. Ohatrohatran’zay zany.